Eti usen edi usem emi mi ndemede idap, ndemede, ntiñ mme nti ndap eke ndabade ndaha nda, nnyeneke nifina k’uwem mmi usen oro do kpukpri se nnamde nnyeneke ika ma owu nfọhọke utọk, owu idaha min ika isi ebi, euh mkpri se nnamde Abasi asiak usañ mkpri ọkuk ọduk inñ ubọk, ndu uwem eke enemde min k’usen odo <hesitation> euh nyeneke mfina k’upọk mkpo, ndimekide, nwanake enwan ntọhọke utọk, <hesitation> euh owu nko inwanake enwan ma ami, usen oro, uto usen oro ntra edi usen emi ami nkudde ke afan ma ami <hesitation> eti eti, mme mkpo eke nnamde, Abasi ada mme mfan isi ọsọk inñ k’usen oro, mme usen oro ntra ani nkud nte k’usen oro, mme usen oro ntra ami nkud nte k’usen oro edi eti usen ata eti usen ono inñ.